न्याय शब्दु बारे सुनचहन च्यिकु ओम्सकी मोनाओ हुजुई ख्याल बछ्य तो कि ह्जु समनता, इमानधारी, आइ अधिकारो तांग रक्शा लानो तांगेस तो। आइ हुजुई ख्याल बछ्य तो कि छ् लय निम हाटी व्यक्ति तांग जात, धर्म, रंग, रूपु आधारो डिस्क्रिमिनेट माँ लान। अगर किशंग खिमा हुजु स्तय रंग इमानधारिउ सिद्धांतो नज्या। मतलब कि ए अपराधी अपराधी तो हुडु तांग डिस्क्रिमिनेट माँ लान सकेते।